Ël pes ël pes al e 'na coza particular secund mi, pes, culi surgelà, pöle tenlu cuant cume völe e pensu ch'a sìa ël pes pi fresch, se t'lu cumpre, t'lu cumpre da fe sürgelé ëntà mangelu sübit secund mi se no a va nen bin